Chinape jaeko oyoavɨavɨ climano oime <hesitation> nortekotɨ iroɨ, surkotɨ <hesitation> jakuvo jaɨvi jokogui oimeye <hesitation> ɨvɨkuitivano jaema oimevi erei oajaeteye jakukova o jare oajaeteye iroɨ jare oimevi täta ama amarenda jokope